<noise> Nkyɛ mebɛpɛ dɛ mɛtsena kurow kɛse mu kyɛn dɛ mɛtsena kurobaa mu. Osiandɛ wͻ kurow kɛse mu no, ndwuma beberee wͻ hͻ a, ihia bi a ibotum ayɛ. Afei nyimpa beberee wͻ hͻ a ibotum nye hͻn edzi nkitaho. Na mbom kurow kakraba mu no, sɛ etse na erobͻ wo bra, ͻnam dɛ no mu mba nndͻͻso no ntsi, abrabͻ a ebͻbͻ biara no, obiara n'enyi taa mu. Iridzi yie a obiara n'enyi taa mu. Sɛ woho rekyer wo so a obiara hu. Mennkɛpɛ dɛm.